Livi orre nka lo lujua ku <hesitation> kijli nkaso yekuāā, livi iyo orre te kukava ne'eka, iyo orre te kaa orre nakue'e nka nduu jniño lo iyo á, xi na nak kuu lo jnu jue'e ye la'a á xikuela, te ko xi livi, noni nka kuu naá te kukava a las ta ka ɨ̄ɨ̱n nka, te kijlii iyu'u naá te ne'eka lo ndoko nka, te ndoko nka kue ka o'on lava, nakue'e lo nchivi-ini na nka kuu ye kaa nkai ko'o nkai kali-ini nkai lo jɨ'ɨ xikuela naá, a livi lujua iyo nka jniñoso naá, nde nka jɨ'ɨso yukuso naá, te ko xi lujua ne'eka naá lo ndoko a jnu ye ñatu kue'e jniño naá, te ko xi kukava ojna te kukava lujua ka ɨ̄ɨ̱n naá te ndoko a la ka iñu nka a ka uxie nka jnu ye na kaa orre lo ndoko naá.